Shampooa maan yedhen shampoo thun inin hadha sabuni thoko sabuni tun ishin hataa yellow ishian hinjirti green ishiathi dhib yethe nadhen tun green ishia shampoo tun maaan yenan rifesith busithe rifess khulkhulefethi rifess akha hinjirani rifes Khan ithi khulkhullesithe dhiteee rifes Khan dhithee akha sabunia dhithee berre aminen hin lalafisith dhub ishin nadhe thinen than akhan tumeti dhib yethe hata nadhen kuleamu ñaam rifes ghudio khabinen unnum thumetha